No, mangerìu pa la carn faita ën laburatori, sintetica, mi mangiu mach 'd coze natürale <hesitation> chë la natüra a nu dun-a